मसूर की दाल सबसे पहले आमक टेटुक आच्छी तरह से धोकर आम प्रेशर कुकर दी सिटी दे दे लए जब सिटी आए जांदी तब प्याज टमाटर काटने। तब आम कढ़ाई गरम करदे गरम। तेल गरम करने के बाद जीरा डालदे धनिया डालदे कड़ी पत्ता डालदे तसी प्याज टमाटर कब चितादे कब। जब सिटी जाते प्याज टमाटर तब दाल दे दे डाली।